اذا كان في نختار بين العيش في عالم خالي من التلوث او خالي من الفقر كنت بختار عالم خالي من الفقر بسبب انه سبب اساسي وراء كثير من المشاكل بما فيها التلوث نفسه لما الناس يكون عندهم الموارد الكافية بيجدرون يعيشون حياة كريمة ويفرون تعليم وصحة. حتى يهتمون بالبيئة اكثر. عالم خالي من الفقر يعني انه ما في جوع ولا معاناة.